Bandaríkjaforseti hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir að reka dómsmálaráðherra landsins starfandi dómsmálaráðherra er á móti svokallaðri Rússarannsókn líkt og forsetinn toppnum á hagsveiflunni er náð að mati sérfræðinga almenningur virðist einnig á þeirri skoðun og er farinn að halda fastar í peningana sína fyrrverandi hermaður skaut tólf til bana á skemmtistað í Kaliforníu í nótt þetta er annað í Bandaríkjunum á innan við hálfum mánuði það þarf að styðja við drengi ekki síður en stúlkur og uppræta kynbundið ofbeldi segir forsætisráðherra þingmaður Flokks fólksins segir vanda drengja svo mikinn að ekki verði lengur við unað þetta reddast segir klikkaður prófessor sem ferðast um heiminn og kennir öðrum þetta viðhorf Íslendinga sem hefur þó stundum komið í bakið á þjóðinni hann telur það lykilinn að komið þið sæl demókratar gagnrýna Bandaríkjaforseta harðlega fyrir að reka dómsmálaráðherra nýr dómsmálaráðherra hefur lýst því yfir að hann sé mótfallinn svokallaðri

þeir hafa lýst því yfir að þeir ætli að tryggja að rannsókn á meintum afskiptum Rússa af forsetakosningum árið tvö þúsund og sextán verði haldið áfram

þingflokksformaður demókrata sagði í færslu á Twitter að brottrekstur sessions væri augljós tilraun til að hindra rannsóknina sagði starfi sínu lausu í gær New York Times greindi frá því að það hafi í raun verið að beiðni Trumps

horn í síðu hans eftir að hann sagði sig frá rannsókninni var ekki settur í embættið fyrrum yfirmaður dómsmálaráðuneytisins hann þykir einkar hliðhollur forsetanum

er nú starfandi dómsmálaráðherra hefur í reynd verið yfirmaður Roberts sérstaks saksóknara sem rannsakar möguleg afskipti Rússa

rannsókninni sem nornaveiðum margir óttast að nú geti hann hindrað rannsóknina annaðhvort með skertum fjárframlögum eða einfaldlega með því að láta dómsmálaráðherrann reka saksóknarann einkaneysla er minni en Seðlabankinn hafði gert ráð fyrir í spám sínum og vöruinnflutningur hefur dregist saman þessar hagstærðir sýna það sem sérfræðingar hafa bent á toppnum hefur verið náð í hagsveiflunni Íslendingar virðast vera meðvitaðir um stöðuna því kannanir sýna að heimilin og fyrirtækin

eru svartsýnni en áður á efnahagshorfur þetta breytta viðhorf heimilanna endurspeglast

og fækkun nýskráðra bíla við bara sjáum til dæmis núna í þar sýndi bæði svona velta og sal a á ýmsum varningi og innflutningi og væntingavísitalan

það er að breytast og það er að lækka töluvert þannig að auðvitað er kannski fólk að undirbúa sig undir það sem koma skal það er að undirbúa sig undir það að hagvöxtur verður hægari og ég held að það sé bara ákveðin skynsemi í því er það eitthvað sem við höfum ekki kunnað til þessa kannski ég held að við munum alveg hvaðan við erum að koma og ég held að það sé gott Gallup mælir reglulega væntingar og mat almennings á efnahagsástandinu í ágúst voru fleiri neikvæðir en jákvæðir gagnvart efnahagsástandinu

og horfunum og var það í fyrsta sinn frá árinu tvö þúsund og fimmtán það er svona korter í hrun er það ekki ég myndi segja það ertu að haga

samræmi við það alls ekki engan veginn toppurinn á hagsveiflunni er eitthvað sem gerist bara reglulega þetta er þetta er öldugangur en ekki nauðsynlega einhver stöðugleikastefna sem hefur verið á Íslandi mér finnst

hlutirnir vera orðnir svolítið eins og þeir voru finnst svo mikil þensla alls staðar og það er ofboðslega mikið í boði og fólk virðist eiga meiri peninga og ég hef svolitlar áhyggjur af því þannig að ég hef ég er ekki að kaupa stóra hluti eða fjárfesta eða neitt svoleiðis ég er bara svona aðeins að hugsa minn gang já ég er ekkert viss um

hafi fundið fyrir miklum toppi á hagsveiflunni sérstaklega unga fólkið sem á engan séns á að kaupa sína fyrstu eign eins og ég segi ég er ekkert viss um að þetta venjulega fólk í landinu upplifi eitthvað góðæri hér

heppin að vera með

lán lengur ég er því miður á leigumarkaðnum

hugsa bara vel hvert ég fer að versla hvar er hagstæðast að versla versla í magninnkaupum

nei það hefur nú ekki gert það tólf eru látin og tíu særð eftir skotárás á skemmtistað í bænum árásarmaðurinn fyrrverandi hermaður fannst látinn inni á staðnum tilkynning um árásina barst rétt fyrir miðnætti að staðartíma talið er að árásarmaðurinn hafi skotið þrjátíu skotum áður en hann svipti sig lífi hann var tuttugu og níu ára gamall að minnsta kosti tvö hundruð manns voru inni á staðnum meðal þeirra sem féllu var lögreglumaður hann hlaut fjölda

og lést á sjúkrahúsi þetta er önnur

í landinu á innan við tveimur vikum þar sem fjöldi fólks fellur tuttugasta og áttunda október voru ellefu skotin til Hæstiréttur staðfesti í dag dóm Héraðsdóms Reykjavíkur um að Seðlabankanum hefði ekki verið heimilt að leggja fimmtán milljón króna stjórnvaldssekt á Samherja gjaldeyriseftirlit Seðlabankans taldi Samherja hafa brotið gjaldeyrislög og gerði húsleit hjá fyrirtækinu árið tvö þúsund og tólf seðlabankinn sendi tvívegis kæru til sérstaks saksóknara sem endursendi þær þar sem refsiheimildir skorti áður en bankinn ákvað að sekta Samherja bankinn hafði áður sagt Samherja að engin rannsókn væri í gangi héraðsdómur og Hæstiréttur sögðu báðir að ekki hefði mátt taka málið upp aftur án án nýrra upplýsinga forsætisráðherra segir að eyða þurfi þeirri meinsemd sem kynbundið ofbeldi sé í íslensku samfélagi styðja þurfi við drengi ekki síður en stúlkur þingmaður Flokks fólksins segir vanda drengja svo mikinn að ekki verði við unað drengir í vanda var yfirskrift sérstakrar umræðu á Alþingi í dag og ljóst af umræðunni að vandinn er yfirgripsmikill Karl Gauti Hjaltason þingmaður Flokks

fólksins var málshefjandi og hann rakti hluta af þeim vandamálum sem við blasi

bjöguð kynvitund notkun brottfall úr framhaldsskólum aukið nýgengi örorku og að lokum sjálfsvíg það er sama hvar drepið er niður fæti það er eitthvað mikið að herra forseti á þessari upptalningu sem þó er einungis sýnishorn af þeim staðreyndum sem blasa við okkur um ástandið meðal hins

unga karlkyns sést vel að við svo búið verður ekki unað karl Gauti sagði að þetta væri svo mikið alvörumál að hann hafi ákveðið að beina máli sínu til forsætisráðherra en ekki einstakra fagráðherra

það var samhljómur í máli þingmanna á Alþingi í dag þótt ólíkar skoðanir kæmu fram

með málshefjanda hún sagði brottfall úr framhaldsskóla ekki síst ráðast af félagslegum aðstæðum það er mjög mikilvægt að við hugum að því sem háttvirtur þingmaður nefndi með samspil klámvæðingar aukins aðgengis að klámi og vitundar þar með drengja um það hvað það merkir að vera karlmaður í samspili við þá umræðu sem til að mynda hefur

upp í kringum metoo byltinguna við getum ekki litið fram hjá því að kynbundið ofbeldi er svo sannarlega vandi í okkar samfélagi og þar þurfum við að styðja ekki bara við stúlkur við þurfum líka að styðja við drengina og eyða þeirri meinsemd sem kynbundið ofbeldi er Hreiðar Már Sigurðsson fyrrverandi forstjóri Kaupþings var í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag sakfelldur fyrir innherjasvik þegar hann seldi einkahlutafélagi sínu hluti í bankanum í ágúst tvö þúsund og átta hann var hins vegar sýknaður af ákæru um

umboðssvik Guðný Arna Sveinsdóttir fyrrverandi fjármálastjóri Kaupþings var sýknuð af ákæru um hlutdeild í umboðssvikum Hreiðari Má var ekki gerð refsing fyrir en hann hefur áður hlotið samtals sjö ára fangelsisrefsingu fyrir brot sín síðasti dómur fór út fyrir refsiramma efnahagsbrota hvorki Hreiðar né Guðný voru stúlka sem missti skólasystur sína í banaslysi á Grindavíkurvegi segir mikilvægt að gera miklar endurbætur á veginum til að tryggja öryggi vegfarenda hún fagnar þeim framkvæmdum sem eru hafnar en telur þörf á að gera enn betur ungmennaráð Grindavíkurbæjar stendur þessa dagana fyrir málþingi um umferðaröryggi og hefur fengið til sín bæði ráðherra og sérfræðinga til að fara yfir stöðuna Grindavíkurvegur er á lista Samgöngustofu yfir hættulegustu vegi landsins en

þar urðu tæplega níutíu umferðaróhöpp á árunum tvö þúsund og þrettán til

Óla Eiríksdóttir formaður

búum við einn hættulegasta veg landsins þar sem hafa orðið rosalega alvarlega slys banaslys og þess vegna langaði okkar að sýna að við viljum hafa áhrif á þetta hefur ungt fólk hérna í Grindavík miklar áhyggjur af stöðu mála klárlega ekki framhaldsskóli hér þannig að við þurfum að fara til og frá skóla á hverjum einasta degi og misjöfnum veðrum

mjög mikilvægt að það sé hugsað um öryggi okkar í umferðinni endurbætur á Grindavíkurvegi standa nú yfir og er meðal annars verið að breikka veginn hér að afleggjaranum að Bláa lóninu en hér hafa orðið mörg alvarleg umferðarslys á undanförnum árum fagnar þessum framkvæmdum en telur þörf á að gera enn betur

þetta sé góð byrjun ótrúlega flott að sjá

loksins kominn tími til fyrir löngu en en það á

að gera meira forstjóri Samgöngustofu segir mikilvægt að hlusta á sjónarmið ungs fólks

hérna þau sjálf eru að segja hvað þau geta gert alveg stórkostlegt starf og ungmennaráðið hérna er með framtak sem er alveg einstakt þurfti að fara frá borði í skyndi í nótt eftir árekstur við flutningaskip átta slösuðust lítillega við áreksturinn skipstjórinn missti stjórn á freigátunni við áreksturinn og rak hún í átt að landi gat kom á skrokk skipsins mikið vatn flæddi inn í það og um tíma var óttast að það sykki áreksturinn varð um klukkan fjögur í nótt að staðartíma rétt fyrir utan höfnina í

tuttugu og þrír voru um borð í flutningaskipinu sem er frá Möltu enginn í þeirri áhöfn slasaðist og ekki sá á skipinu eftir áreksturinn

tíu þúsund lítrar af olíu láku úr þyrlum skipsins í sjóinn við áreksturinn í flutningaskipinu eru sex hundruð tuttugu og fimm þúsund lítrar af hráolíu ekkert af henni fór í sjóinn herskipið var á leið frá umfangsmiklum her og

NATO í Norður Noregi þegar óhappið varð ekkert hefur verið gefið upp um tildrög slyssins sem er enn

í rannsókn Ísafjarðarbær hefur bæst í hóp sveitarfélaga sem safna lífrænum úrgangi íbúi segir helsta átakið felast í að breyta vananum

en þar megi heldur ekki segja staðar numið skrúfa þurfi fyrir neyslu

í Skutulsfirði

ykkur grein fyrir því hversu mikið þetta gæti orðið nei það er talað um níutíu til hundrað og tuttugu tonn

það verður pottþétt meira þegar fyrirtæki verða komin inn í þetta líka hótel

hefur öllu sorpi á Vestfjörðum verið ekið í Fíflholt á Mýrum til urðunar fækkar þeim ferðum Hildur var í umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar á síðasta kjörtímabili og hefur lagt sitt á vogarskálarnar til hefja flokkun á lífrænum úrgangi í bænum þetta er eitthvað sem er að gerast út um allan heim bara tímabært og löngu tímabært auðlind sem á ekki

útblástur frá lífrænu efni sem fer í urðun er margfalt meiri en ef það fer í jarðgerð það er ef útblásturinn er ekki nýttur sérstaklega nú geta íbúar í Ísafjarðarbæ flokkað nær allt heimilissorp í eigin tunnur

lengur það er reyndar það sem erfiðast að breyta en það tekur ekki langan tíma

við þurfum að skrúfa fyrir kranann og nota minna margir þekktir tónlistarmenn hefja upp raust sína í Háskólabíói í kvöld til þess að freista þess að bjarga mannslífum tónleikunum er ætlað að vekja athygli á ákalli til stjórnvalda um auknar fjárveitingar til s

Kristín Sigurðardóttir fréttamaður er í Háskólabíói

hver stendur fyrir þessum tónleikum vegna þess að það er neyðarástand fólk er að hrynja niður úr

Kári Stefáns er kynnir

í Neskaupstað er orðið of lítið fyrir nútíma veiðarfæri sem hafa stækkað á undanförnum árum þar hnoðast starfsmenn með loðnunætur í fullri stærð og verða fegnir þegar ný og stærri netagerð kemst í gagnið á verkstæði Fjarðanets í Neskaupstað er nóg að gera við að laga ekki síst fyrir uppsjávarskipin sem veiða loðnu síld makríl og kolmunna plássið er ekki of mikið nót getur verið sex til sjö hundruð metra löng og ekki furða þótt stundum þurfi að spóla fyrir horn húsið var byggt á árunum nítján hundruð sextíu og fjögur til sextíu og sex og margt hefur breyst á hálfri öld

stór og mikil bygging á þeim tíma en svo hafa

og skipin

þannig hafa veiðarfæri stækkað næturnar eru stærri og sterkari þannig að það er notað sverara efni sem gerir það að verkum að þau verða þyngri og taka meira pláss og þyngra að vinna með þau nýja húsið er byggt á landfyllingu og er engin smásmíði það er áttatíu og fimm metra langt næstum þrefalt lengra en gamla húsið og tvö þúsund tvö hundruð fermetrar svo munar líka miklu um

og

í nýja húsinu verður allt á einni hæð það er mun einfaldara að vinna með og spóla með næturnar þegar hanga í miklu meiri hæð

níu metra hæð sem gerir alla vinnu miklu einfaldari vinnusvæðið líka lengist þú vinnur á lengra

og spóla sjaldnar heldur en í dag stærsta breytingin er kannski nótageymslan að nú verða allar næturnar geymdar sem í dag eru geymdar við hliðina á húsinu og sjást hérna stóru haugarnir við hliðina á húsinu framkvæmdum við nýja netaverkstæðið á að ljúka í mars á næsta ári verkfræðingur sem kallar sig klikkaða prófessorinn segir að fleiri ættu að lifa eftir orðatiltæki Íslendinga þetta reddast hann ferðast um heiminn og kennir fólki að njóta vinnu sinnar John starfar sem verkfræðingur og hlaut titilinn klikkaði prófessorinn þegar hann tók þátt í bandarískum

hann ferðast um heiminn og flytur erindi um að til þess að ná árangri í vinnu þurfi að vera gaman John

John segir að þetta séu ekki skilaboðin sem við ölumst upp við okkur sé kennt að vinna eigi að vera alvarleg og það sé litið niður á mistök hann segir að allir geti haft gaman í vinnunni óháð

starfi fólk þurfi að tileinka sér hugsunarháttinn að þetta reddist allt sem við Íslendingar virðumst hafa náð góðum tökum á

verður fremur einsleitt næstu daga þar sem stíf austanátt verður í aðalhlutverki en einnig mun rigna duglega á köflum suðaustan og

á Vesturlandi verður þurrt að mestu og hlýtt á landinu öllu miðað við árstíma Theodór Freyr

hvað Einar Örn Jónsson býður upp

kvöldsins íslensku leikmennirnir hjá

Moskvu komu mikið við sögu í meistaradeildinni í gærkvöldi

og haukar eigast við í bikarkeppni karla í handbolta á Akureyri og við fáum að vera laumufarþegar með besta Bandaríkjaforseti hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir að reka dómsmálaráðherra landsins starfandi dómsmálaráðherra er á móti svokallaðri Rússarannsókn líkt og forsetinn toppnum á hagsveiflunni er náð að mati sérfræðinga almenningur virðist einnig á þeirri skoðun og er farinn að halda fastar í peningana sína fyrrverandi hermaður skaut tólf til bana

á skemmtistað í Kaliforníu í nótt þetta er annað í Bandaríkjunum á innan við hálfum mánuði það þarf að styðja við drengi ekki síður en stúlkur og uppræta kynbundið ofbeldi segir forsætisráðherra þingmaður Flokks fólksins segir vanda drengja svo mikinn að ekki verði lengur við unað

fréttir má alltaf finna

á rúv punktur is en við